Karazana biby miain̈y ambanin'n̈y tany, irô hankana àby io, an̈atin̈y tan̈y an̈y zen̈y ten̈a tian̈y irô, avy eo karazan̈a insekty sasasasan̈y àby io fa tsy jiàby fo ndreky. Fa tsy haiko fa izay zao no azoko hon̈ono.